ഥുലുതു കിദിലു ന പുദര്പന്പേ പിജിനു, കേപേ। കപ്പു പിജിനു, കുല്മ്പേ, തബുരു, ഉദലു, ദൈപേനേ। തഗുലേ, കത്തേവു, പേനേ, നുന്ഗു, താലേ, ഏക്കലേ। കുരുദൈ, ഥോദ്ദേ, കിലേന്ജി, തിഗേത്ത, പജിമുത്ത। മോന്ത, പാന്ഥേ, ഇരിന്തി, ഥുമ്ബി, ഉമിലു,। മേന്പുരി, കന്ഛികേരേ, കമ്ബോലിപുരി, അരക്കുതേഇലു। കോമ്ബത്തേഇലു, നക്കുരു, പാവുരി, തരന്തേ। ബന്ജിഥപുരി, മേദുലേ, പത്തേപുരി।